Unna vòtta i franseixi an bombardou Zena, l'ea l'epoca do Re Sô. À un bello momento arriva un messaggio da l'ambasciatô a-o Duxe de Zena, o quæ o ghe risponde: "A nòstra Repubrica a no l'é sòlita à trattâ sotta o calô de bombe".